أفضل أقضي حياتي كلها شاب بالغ. لأن الشاب البالغ عنده حرية أكبر لاتخاذ القرارات وتحقيق الأهداف. بعد، يقدر يستفيد من تجاربه ومعرفته عشان يبني حياة أفضل. الطفولة حلوة، بس محدودة لأنها تعتمد على الغير وانما - وان ما اقدر آخذ قرارات مستقلة إذا كنت طفلة طول حياتي.